﻿शर्ट पैंट जींस टी-शर्ट कुर्ता पजामा धोती साड़ी लहंगाचुन्नी दार सलवार कुर्ता पजामा सेट ब्लाउज प्लाजो स्कर्ट होगी। शॉट सूट ब्लेजर कोट स्वेटर जैकेट फ्रॉक लॉन्ग कोट गाउन चमड़े की जैकेट स्विम सूट बॉडी शर्ट स्नो सूट पार्टी ड्रेस एथेनिक वेयर हाई नेक ट्रैकसूट हुडी और नाइट सूट कमीज चादर कुर्ता सेट प्लाजो सूट।